Kué <hesitation> chede kue hú uni nriuni tukoxi <hesitation> ni nrió chí ihó homan diuté jan jan jaxia descomponer xichí <hesitation> ñá ni nrivaxhí, nrekuxhi iin fuego yukan texhivandó té, ati'ó ati'ó kue naxhí yukan, kuan yaxhi ni yaxhi ní hu uni nrió navaté ña'a vaxhi ni ya'a vaa nriute <hesitation> <hesitation> xhexi ní, ni nidaxhi ihó má ihó kuikaxhexi.